Hoonde ɗiɗi, nayi, jeego, jeetati, sappo, sappo e ɗiɗi, sappo e nayi, sappo e jeegom, sappo e jeetati, nogas, nogas e ɗiɗi, nogas e nayi, nogas e jeegom, nogas e jeetati, sappanɗe tati.